अगर मुं मान लू मै एक अकेला आदमी अ समुदर अ नाव से पार करनी। तो मै य नाव मे असा समान धर नि छा जो महारी भूख शान्त कर सके। अर वे समान होबा मे थोड़ा हल्का होनी छा। जस्या की फल फ़्रूट हो ग्या। अर फेर् बा कान ने जल्दी सुख बा हाला कपड़ा। इ के अलावा असा की गोली दवाया। की जद मुं बीमार हो <noise> जाऊँ तो समुद्र पार करबा के दौरान मु उनको उपयोग कर सकूँ। तो कम से कम मु असा की चिजा तो धरुन्गु है की नाव मे के महारे यात्रा के दौ रान काम मे आवे।